Maro ny karazana fromage haintegna zay. Ao gny fromage boba, ao koa fromage yama, ao avao koa fromage douga ao koa ny fromage fondue. Ao avao koa ny fromage la vache qui rit, ao koa ny fromage camambaire.